Tsaroanao hanao nizaka anaha mikasiky gny vakansy nofinofisinao igny. Uhm, a raha agny, a mangily. Tagny zahay tamy taondasa, nitsangatsanga tagny niaraky tamy gny fianakavia sy gny namana rehetra, tagny aby zahay da tena. Fa milamy, soa ra gny riaky fa, indrisy gny maha ratsy anazy avao aloha zany, somary lafolafo gny fiaigna sy gny sakafo sy ny tariny agny. Fa da tena soa, tontolo mahafinaritsy, riaky milamy, ha!, goudron gny lala, jiro misy, tena milamy ka.